Nako ngoji o kia <noise> nako jenis nasi manege <noise> o kia bira, nasi goreng,. <hesitation> nako nasi goreng i ofi wo si ojomo de o kia o kia tounu, <noise> nako bira ngoji jaga to si ojomo o kia i ofi ne wo si ojomo de naoko, gauku, dau gauku <noise> o kia diburu, gauku ganemo, gauku sibi masoka <noise> manege pokonya kai jame, wo siganuku nege <noise> apalagi wo akana o kia <noise> sibi ma soka de wo u wo siganu dema igono manege kai jame oka <noise> de biasanya ma balu mia ma balu balusu jaga jo akana nege. Nako kia <noise> ma bira de wo si ojomo de m- manege kan kai teroka, de kai tagi soko manege <noise> pokonya intinya ngomi o kia loloda manyawa nege dema balu balusu manege ka ja magae, ja magae bira de o kia <noise> naoko, gauku, sibi, wo siganuku, de o- sugmanege dika.